TKT -KSM003-X174 ताल अर्थात् पानीये पानी लैके भरल जगाह । तालके बारेमे बात करबो तौ मोर मनमे यिहि बात याद ऐता की <noise> ताल एक बन्ना भारिस गहिंर गड्ढा हो, जहाँ बहुत ढेर पानी होइ । मछरि सहीत पानीके बहुत जीवजन्तु, जनावरभर हुइहें काहिक की पानी मछरिक सहीत के बहुत जनावर भरिनके घर हे । आउ पानी मे हरदम रहतियाँ, पानी हम्मर तहनि बहुत जरुरि हे। पानी ति पशपरोहन भरिन पालेक तेहना हम्मर जरुरि आवश्यकता पुगाइक तेहना तालके बहुत ज्यादा जरुरि हे । आउ तालके पानी प्रयोग <hesitation> करके हमरे अपना लत्ताकपडा धुइति, हम्मर खेतिपाती करे फेर सिकति उहि मारे ताल हम्मर तहिना जीवनदायीनी के रुपमे काम करता ।